हमिनके आदमी सबके विकास मे जो जौन आदमी सब रहैसी, कौनो हमिनके काम करैसी, उने हमिनके गुणके कथी बा तँ, बेसी महत्व बा । काहे कि सब आदमी मे अपन अपन लखा गुण बा । जैसे कि सब के गुण सब लखा नबा । जैसे कि केकरो कथी के गुण बा, केकरो गीत गाएके गुण बा । केकरो, डान्स करेके गुण बा । केकरो पढाइके गुण बा । केकरो जैसे कि कौनो अफिस चलाएके चाहे, विजिनेस करेके गुण बा । यि सब अपन अपन गुण बा । काहेकि सब आदमी, सबके एकलाखा गुण नरहैये । जैसे कि हमिनके अभी भी कहम तँ, उदाहरण के लागि, पाँचगो अंगुरी एक बराबर नबा औसनके भि हमिनके सब आदमीमे सब किसिमके गुण रहैये । सब आदमीमे एक लखा गुण नरहैये । यिहेसे हम कथी कहैसी कि सब गुण सकेलखा बा । वहीँसे आदमी के अपन अपन गुणसे इ संसारमे अपन अपन गुणसे निभैये । अपन अपन गुणसे आदमीके व्यवहार लगैये ।